Cuandi a ie da spendi d'sold al e pa ün prublema, mi a m'pias spendìe <laughs> anche se ën i a ie pa vaire e le esperiense a sun impurtante però cuai volte a fa co piazì catese cuaicoza, gavese cuai gnoche, cuai sudisfasiun e purté a ca anche ün bene ch'al e pi material e che che pöi a resta magara li e a düra pa vaire, però a t'gava la gnoca ecco